Leydi Jamus ton woni leydi Adolph Hitler kanki woni mo ɓuri faɗɗuki yimɓe e tarihaaji duniyaaru. Mo faɗɗi yimɓe e leyde Jamus, Amirk, e Isra'ila. E ton Jamus ɓe ngala leydi yajundi Amma ɓe mbawi demal ngam ɓe amfira e takanaloji.